<hesitation> أسوأ شغلانة ممكن أبقى فيها الكول سنتر اللي هي خدمة العملا لأن <hesitation> في ال <hesitation> خدمة العملا <hesitation> بيبق فيه كولز كتير والموضوع ده بيضايقني جداً مبحبش إن أنا أتكلم كتير <hesitation> علطول يعني <hesitation> ف <hesitation> مبقدرش أفصل ف الموضوع صعب.